<...>Aradalàa tokoa zany ñy fanaova ñy fiaiñany ñ'olombelo lahara-pahameha mihoatsiny ñy biby, satria: - ñ'olombelo farany ñy, mm karazany ñy voajanahary, ñy karazany ñ raha namboarin-dranañahare <shushes> mmm aminy ñ'olombelo notsongainy manoka zany ñ'olombelo, satria ñ'olombelo manohy ñ'asa nataon-dranañahare tambony tane etoy.